No täämbädsel pääväl kasutõdas iks vist säänest as'a, nigu Google Maps vai üldse määnestki puutri as'a vai telefoni as'a. Internetist otsitas umaq vastusõq üles. A kuq mul internetti es olnuq, sis pidänüq vist küsümä inemiisi käest. Inglüse keeleh kimmähe.